ནག་ལོ་ཁོ་ཀཔ་ཨོ་དམ་སེམས་ཆེན་ནང་ལོ་ཐེལ་ཤ་ཁེ་ཐོབ་ན་སེ་ནག་ཁབ་ནང་ལོ་ཐེལ་ཤ་ཨིན་སེ་ན་ཕིན་ལབ་ནང་ལོ་ཐེལ་ཤ་ཨིན། ཁབ་ཕ་སེ་ན་དེ་ཕིན་ལབ་དེ་ལོ་མེ་ཆེ་གཅིག་ནང་ལོ་ཐན་ནི་ཀི་ཤ་ཧ་ཕོ་ཨིན། དལེད་ནག་ཀེ་ཁབ་ནམ་ནོང་ཕ་ཤ་ཨིན་སེ་ན་དེ་ཐང་ཕོ་ཐོ་ཕིན་ལབ་མ་ཐེན་བེ་པན་ལས་ཐོ་པེ་བུག་ཀེ་མེ་ཆེ་དེ་གཁར་ཐམ་ ཐན་བའི་ཐ། གྐམ་ལས་ཕིན་ལབ་ཐན་དེ་ཀེ་ནམ་ལོ་ཕུར་བེ་གང་ནི་ཀེ་གཀར་ཕའུ་དེ་ལོ་ནམ་ནོང་ཕ་ཤ་ཁེ་ཐང་ལོ་སེམས་ཆེན་ནང་ཐེལ་ ཐོ་པ་ཆ་ན་དེ་ནག་ཕིན་ལབ་ནང་ཐེལ་ཐེ་གོ་ཤ་ཨིན།